I Kuekene i mālama ʻia ai ka Smorgasbord. He ʻano pākaukau me nā ʻano meaʻai like ʻole ʻo ia hoʻi ka palaoa, ka meaʻai huʻihuʻi a me ka meaʻai wela, nā lauʻai paha a pēlā pū me ka huaʻai a hiki i ke kanaka ke ʻai e like me ka makemake.